Misy agny amin'ny roapolo tapitrisa agny vidinà tragno efa vita aminay a, de misy lafon'zany de arakaraky ny havintesany de misy ndraika mividy tany de <hesitation> izy magnamboatra tragno fa agny amin'ny zato tapitrisa agny vao mahazo ananjy arakaraka tany, arakaraka moasan-tragno.